أكيد لو راح أسميها وظيفة فهي طبعاً وظيفة الطب، أنا جداً جداً خوافة فما راح أقدر أعالج المرظى المصابين أو اللي عندهم مشاكل صحية أو كذا، أتوقع إني بدل ما راح أعالجهم راح أزيد المشكلة أكثر لأنها زظيفة صراحة يبغالها قوة قلب ويبغالها دراسة كويسة جداً ويبغالها طولة بال وصبر طويل جداً جداً.